अगर हमा यख पाँच मेहमान औणा और में मू केवल अधा घंटा ची ऊँ त खाणों बणोण आ ले त में सबसे पैली पनीर या सब्ज़ी ग पास्ता बणोलू जू की कम समय म बण सक़दू और वेगा साथ साथ में सलाद और ब्रेड तैयार कलू और मीठा म चॉकलेट या फल राख सक़दू।